Niniriragiria muthenta umwe wa mithenya, riria ngona mbia kana ningiona mundu angimvira angimura kundu ta Canada kana Saudi arabia gitumi ni ta kundu ta Saudi arabia thaino, kwina mawira mengi muno marakorwa mekuo. <noise> Lakini ni vinya muno wone mawira mega niundu rimwe niurathie ugakora ni mateso wathie kugira. Ukathie ugekanua naii ni aria me mawirari aria marakwandika. Koguo rie nimendaga muthenya umwe riria ngakorwa ni na mbia ciakwa, kana riria ngona mundu ungivota kumbira kuu, thie ndute wira tu, wira ungimva mbia. Nimbigucaga kundu ta kuu Saudi arabia andu nimarivagwa wega, kulingana na uguo marivogwa; mundu akovata kwiga mbia ciake wega, na ugakorwa winamuthithu mwega maugure, kindu ta mugunda, wagura ta mugunda nautumire nginya aciari nyomba, wa matumira nyomba umekirira nginya indo. Umarute muturire ucio maturaga wa terie umaige muturire wengi muceru wa niuu. Koguo nie ni nimbugaga ngathie kundu ta Saudi arabia thaino namuate gucenjia muturire wakwa kuuma vau nirii. Nagia mbia ciakwa ngure muganda, ngaarie, nthie nagura mugunda ndume nyomba yakwa Njoke naambige wira tawa mbiacara, mbiacara tairia ni riragiria kuiga niniriragiria kuiga ninguiga wara ta wa <noise> uyu wa kwendia indo cia gutuma, indotamiverethi ya maii indo taa thimiti mithanga nondu wira ucio <hesitation> niguo nthomerete vau nirimuthenya umwe wa mithenya ngathie nakuu nthii icio cia nja. Ngathie nakuu nthome, nongerere mathomo makwa kuuma kithomo kiu ninakio gia certificate thaino, mbike kindu ta diploma kana degree na nigetha mbote guituria na gutura wega na nginya mbote nagia mbia ciakwa kuuma na kuu mvote nginya gutungata kana gakwa kathome wega na anako gekare maisa mega. Nariria nginya kakegusa mamu wake kuria aririararuta wira na e kundu kwega wigusaga gukigariwa anako namende twikarage nako kuo no tavaria ndaici kana nametikire gwikarani nake. Koguo ningivota kwona mundu angirita njara akinamvira kuukana nginagia karatathi kau getagwa ka passport ga gutwa ndege namende muni, ndwite ndege nginathie nakuu kuruta wira, ningetha monage indo cia nathukuma mbia ciakwa ngatethagia Aria twinao aria tuciaraniritwe nao twinaguku riria manyivirirwa na mbia, riria manyivirirwa ni indo cia kuria, kaa nguo kana nduii ngamatumira mbia makavota guitungata na mvote nginya guikara maica mega gutimundu athurite gukara maica mega ukagura kaguo kega karia wanaga ukiririria kana wanaga mundu wingi ekirite ukeririria guikira anani namende kugia tako. Naguikara maica maumega anangavota kuthukuma mbia mbega ananingavota kugura ngari yakwa nthiesage nayo nwangene muno na ngacokia ngatho.